A ses, l'as perdü vaire d'chilu, ses dimagrì vaire, a s'ved che faze d'muviment, l'as decidü parei opüra l'as avü d'problema cun fizici che ch'a t'lasu pa vivi? Perché l'ai propi nutà che ses li ën palestra li cula li dauzin al supermercato, brau ,bel travai, ses propi cambià vaire